La vacansa chë vurìu fe al e ën Canada. Vurìu pìé l'aereo e vulé fin ën Canada për vizité i bosch, i lach, vedi le bestie ch'a ie ën chel pais e cunosi la gent e la lenga